कला व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ा जरूरी चीज है। हमन अपन लक्ष्य निर्धारण करे अपन प्रगति ला ट्रेक करें अउ। सुधार करे में मदद करथे लक्ष्य निर्धारण के परिभाषित करे। में मदद करथे हमन का कहना अउ का करना चाहत। ही प्रकृति ट्रेकिंग कर कितना तेजी से लक्ष्य की ओर आगे बढ़े।